मोर् जानल चिरैनके नाम यी है। कौवा, चमगुदरी, परय्युना, बत्की, मुर्गी, उल्लु, पट्टु, मुल्ला, गुर्गुचिया, अस्ट्रिच, मैना, गिद्धा, बाज, कठ्खुलिया, बकुला, पेन्गुइन, डाँफे, काँडेभ्याकुर, कुइली, कालिज आदि।